Ngele owaadha wa tetwa ile pamwe wa ninga oshinkwanu wa- wuna mpa wa idhenga. oshinima shi. iilalo mbyono ohayi pangwa shiikwatelela kuukwatya wiilalo nkene yili. O ngele omuntu owaadha ndele okwa tetwa ndele otazi ohonde. ohatu tulwa. owuna okuthinda po poshilalo mpo ethimbo ashike ndyo owuna okuthindapo to tulapo okalapi ndele to thindi po opo ombinzi yi kale ya hekela opo ombinzi kaayi omuntu ngono kaa- ka- ka kanithe ohonde molutu. oshinima oshitiyali natango shampa waadha omuntu iteta ngawo. owuna oku kala wemu fala koshipangelo opo a ka mone owenda yimwe ndji yili hayi dhengele kutya kehe omuntu a tetwa na kale a mona owenda ndjono yo tetanus opo a vule oku keelela obahiteli kaa kwatwe shaashi okwa tetwa koshima okwa tetwa molute lwe. unene ngele iinima mbyo yina olusu. oshilalo sho. oshina noho oku kala sha tulwa omuti oku keelela oobahiteli manga shili. osha talala. tashi kala sha mangwa opo shi vule oku keelela natango dhaa taandele natango okuza mo- mo- mewangandjo okuya poshilalo.